أنا راني ندعم جمعية لي كـ كفالة الأيتام. تهمني هاذ الـ الجمعية لأنهم يعاونو المساكين الأيتام لي يـ <hesitation> ما عندهمش لي يـ يعينهم. <hesitation> و تاني لاخاطش في الدين نـ نتاعنا، الـ كافل اليتيم أجره كبير عند ربي و و الرسول صلى لله وسلم هو <hesitation> حثنا أننا نكفلو الـ الأيتام.